Më gwökö del koma ï karë më köth ëk kür anwong two del kom mïtö pe atuki ï kïlëlë mïtö nën nï alwöka kï pii na lëng karë kïbëc ëk ï karë kïbëc agwökö del koma na leng.

Kwan ölökö nenona ï yodhi na papath, më acaki, kwan ömïö anënö jö kïbëc nï mïtö obed gïnï k'anyim na bër kun nongo karë kïbëc myero aköny dhanö ëk dhanö thon onong anyim na bër.

Ï nïnö acël an acemo tyën arïö, caa angwën, caa abïrö këdë caa apar arïö më kotyeno

An myero a cïdhï ï öd yath tyën na pol karë kïbëc pï nënö yot koma tëkï atye ka winyo koma ba tye na bër mïtö acïdhï ï öd yath kadï ba awinyo koma na bër myero acïdhï apim yot koma.

Kwan ökönyö jö më pacöna më bedo kï mör kom, kï më tio tic ka lwak, ï kabedona kï mör kom, pïën kwan pwonyo dhanö më cobo tic mörö ni ï caa n'opore.

An amarö camö ngwedo

Kï ï kabedowa ëyërö ëtëla nakun ebolo kwir abola ï canduk, ëtëla nökënë thon ëyërö na nwongo ecung acunga ï ngegï.

Ngwërö jö kïbëc kï ï pacö bër pïën nï gëngö dhanö kï nwongo two mökö na papath. Ka engweri nongo ada egwoki kï kom two mörö na onwongo römö kwanyö kwöni

Kwan mii inwongo tic ka inongo tic inongo öcara, öcara na in inongo könyö më wïlö gin acama könyö më wïlö cam, wïlö köm, gërö pacö ëka ömïö jö na pol kwö gïnï na bër.

Cëm na tye ï pacö ëgwökögï ï dërö, ëgwökögï ï öt më gwökö cem caa ökënë thon ïrömö ketho gin mörö na mïö cem ba bal jö ökënë tio kï yath më gwökö cem ëka jö ökënë tio kï buru më gwökö cem ökënë kite na myero buru otii ïë këdë.

AA thama na an atwërö mïö both anyodo n'athïn mërë ödönyö ï dul ka jö na kitegï reco enene, mïtö anën nï acükö cwinye ëk obedo na cwöcwök k'athïn mërë, mïtö önën nï athïn mërë okelo ökö na cwöcwök ködë rwök ëk opwony athïn kite amyero athïn ökwö këdë

An ape kï miti më pwonyara ï kom köp më thëkwarö nökënë pïën ïa yom kï thëkwaröna, ëka anënö thëkwaröna bër rwök pïrë nïna.

Yüb na papath më kwan ökönyö ëthïnö kï jö na dito ï yodhi na papath. Më acël aa mïö ryëkö, mïö nïang bedo tye ï kite më makö aa peki na dhanö lïmö. Mïö dhanö thon tïmö ngö na mïtö ëtïm ka

Ï karë na an anwongo Diploma kï cukul abedo kï yom cwiny rwök, abedo kï yom cwiny rwök, pïën onwongo angeo nï ba atyeko, pïën onwongo cente ope, pïën onwongo cïlïng ope më cülö cukul.

An atio kï cim karë kïbëc, atio kï cim ï dye ceng, atio kï cim aa caa mö këkën na mïtërë ëntö ka dong abuto pïny nwongo ba dök atio kï cim

Ka opimere gïnï

Kwan ömïa anïang nï ka akëmö obino mïtö anën nï pe adök ï gin mörö nï ökö öpïöpïö mïtö kono akëmö öcïdhi ökö cë dong acak dönyö ï kite më cobo lok mörö ni.

Myero amïï athïn-na öcam nyig yen na wac kï cem na paapth.

Mïtö ëgwök kabedo onu obed na leng, ëywëë dyekal karë kïbëc, ëlwök jami n'etio ködë wëk ënën nï obedo gïnï na leng.

Ka itero ï öd yath ëka epimo

Jö më pacöna ögerö gïnï öt karë kïbëc ebino ebedo kanya acël ï pacö kun ëdwökö pwöc both Obanga pï ngö n'Obanga ötïmö pï pacö më mïö kwan k'ëthïnö cobere na bër

Më jükö ober pe öka an ka anïnö myero abuti ï tandarüa myero anën nï ajwërö nget pacö ökö pïï mörö pe olokere ï nget pacö ëka pacö mïtö anën nï pe önyör.

Modho pii na reco mii ïmadhö aa kudi na kelo two kölëra cë dong ka imodho ïmadhö kudi kölëra, in dong ïköbö both jö nökënë n'ope ködë pïën ka ïnywöngö ata nwongo dong itye ka köbö kudi ni both jö n'ope ködë.

Lwak na tye ï kabedona obedo gïnï okone pïën nywakö gïnï jami kanya acël, ka pëkö opodho ï pacö acël lwak kïbëc bino gïnï kanya acël cë ëkönyërë këkën jö.

Dhakö na yac myero öcak cïdhö ï pimere ï nge dwe acël onyo ï nge cabït arïö n'ögamö kï ïë.

Më mïö coron bedo na leng ëka më bedo aa

Cïlïng më lon na thïnöthïnö twërö könyö mon më cakö cath pïën nï tye magoba na gïn nwongo kï kom cïlïng nön më lon ni so bagoba römö cakö bïacara.

Awano më gudo kï ï Uganda bino ka yoo rac ëka thon yoo na tye ï Uganda obedo yodhi na rëcö.

Ëthïnö na tuko kanya rac ba ngeo ngö na kelo two cadö, na dong löö obedo ën na camö gïnï ngöm, ka öcamö ngöm, ngöm inwongo kudi na reco tye ïë na kelo cadö

Cwö mïtö öcam gïnï cem na bëcö ëka na papath na mïögï gupu na mïö remo bedo na pol ï komgï karë kïbëc.

Lwak më kabedona karë kïbec aa bedo gïnï kï lengo ëyübö lengo më kabedo karë kïbëc na nwongo ecwodo jö kïbëc ïë më tïmö kanya acël.

Më makö par mïtö ange ngö n'okelo par, ka angeo ngö n'okelo par, mïa angeo kite amyero amak kï par ködë karë kïbëc.

Acakö kï lëga, ka alëgö, acïdhö ajwaö laka, ka ajwaö laka, alwökö wanga cë dong acakö nënö tic nökënë

Gin më woth na wel mërë yot rwök obedo gali.

Kwan më ciniya ölökërë ökö ba dökï kite na yam cön ni.

Two taipod kï ï kabedo onu tye ka nya pïën pii na onu emodho ba obedo pii na leng

Kwan na papath më kin pacö ökönyö jö më pacöna ï yoo më lengo ökönyö jö më pacöna ï yoo më cobo lök na rëcö kï yoo n'opore.

An, an apuro kodhi na paapth ï pwodhona, apuro aa öranga, apuro kal, apuro amedo, këdë kwa kodhi na papath.

Jö më pacöna könyö më mïö thama, könyö gïnï më rwëö mïö rwëc gïn po wia ka caa na mïtö ebed këdë pïny wëk ënën nï pwonyere owotho ökö na bër.